بالکل، زه دلته یم، کولی شم واورم چې څه خبره ده؟ زه هڅه کوم بې طرفه فکر وکړم او مرسته درسره وکړم. هر څوک کله نا کله مشورې ته اړتیا لري، دا عیب نه لري. راځه، راته ووایه چې څه ډول مرستې ته اړتیا لرې.